دوربین لرې شیان سترګو ته رانژدې کوي. ځکه چې دا دوه عدسیې لري. لومړۍ عدسیه رڼا راټولوي او دویمه عدسیه دا رڼا تمرکز کوي. دا پروسه د دې سبب کیږي چې لرې شیان نږدې او واضح ښکاره شي. دوربین د رڼا مسیر بدلوي، چې لرې شیان په لویه او واضح توګه وښودل شي.